في ذات ليلة سمع موسيقار لحنا موسيقيا. يجي من الغابة استغرب وقرر انه يروح يشوف من وين الصوت لما دخل الغابة كان الصوت يزداد جمالًا وكأن الاشجار تتراقص مع النغمات شاف مجموعة من الحيوانات كل واحد منهم ماسك آلة موسيقي الغزال كان يعزف على الكمان والطيور تغني معاه والموسيقار حس انه في شي سحري فجلس يسمعه.